الاستزادة الاستزادة في الوقت والا في المال؟ آه، الوقت طبعا. المال يروح، لكن الوقت الواحد يسفيد منه. يستفيد منه في أشياء كثيرة.